Be prima dë tüt ëntà pìé 'na spugna bagnà cun ën po dë detersìu, t'la pase prima ëndrinta, prima tacà ai muntant e pöi t'la süe e pöi ël veder ëntarìa ëntarìa pulidelu cun ën toch dë carta, a dizìu parei 'na volta u cun lë spray, ën toch dë carta përché a gava vìa ël gras